Delfiiniq ummaq muido nigu kala muudu, a periselt nä ummaq imetäjäq. Ja nääq ummaq väega targaq võrrõldõh näütüses kallogaq ja võrrõldõh ka mõnõ tõõsõ imetäjäga, kiä kuiva maa pääl eläs. Et nä ummaq väega sääntseq <hesitation> targaq ja väega emotsionaalsõq ja esiqmuudu eläjäq.